Umbida añaan najín uwee cíwun emporëtáas wël waler umbida ñaan najín? Ñaan najín deza nasiyën baţí picu bañaan, picanun bañaan, nasiyën baţí doolun bañaan. Bí mee kaloŋ bí nasiyën baţí dooluwunk bañaan ngësorëti bañaan líingaţ waw. Bañaan kaţíjëlër kaţíjëlër ţí umundu wí. Bí bañaan búke wunk inkoonj líingaţ unk dí usorëti bañaan líingaţ dun. Ñaan o ñaan ní mëwíni ţí umundu wí aká koowí nankee përo ţí umundu wí, aká koowí nayëlan wí përo ţí umundu wí. Këwín ñaan acinţú kënbeen kul kënjá noŋ nine namënţi káţ náfá ţí umundu wí ţí umbidol. Aká náfá pasëk ací kaleempar bañaan untab wul, ací kaleempar beenul. Ñaan nanjín mëyëlan bá pënţënkël ţënkanël mënţ unú fáan koowína bí cí surëtú nampaţ. Nampaţ nambúke ñaan o ñaan aká pënţënkël nancí koo fáan. Naloŋ kambúke bañaan kambekël bëjáno neţa kancí koo fáan nënţú kabí apurësir kabí cí përesidaŋ wala uminis wala wudepute wala umer koomun ní kasebëlopir uwës bañaan. Karëce dí nambúka, uncáak wí nambúkëna wí vil di nabúkna di nëmpurësir pëndebëlopir pël. kon ñaan ñaan káţ pëbe umbida ñaan najín te umbida ñaan najín njí fiyarëţ kë ñaan kapëmbá ñaan najin ŋal aruka cinţi wí sá dí beenu mënkáţ pëmbá umbidowu.